ايي، الفن يحسن المجتمع بشكل كبير. الفن يعكس ثقافة الشعوب، ويعبر عن مشاعرهم وأفكارهم، بطريقة جميلة. لما يكون عندنا موسيقى، <hesitation> أو رسم، أو مسرح، هالأشياء تساعد الناس على التعبير عن انفسهم، و <hesitation> تفهم الآخرين. الفن كمان يساعد في التوعية بمشاكل المجتمع، ويشجع على الحوار، والتغير الإيجابي. غير كذا، الفن يعزز الروح الإبداعية في المجتمع، ويخلي الناس يفكرون بطريقة مختلفة.